<hesitation> okwinje omwamalengekaniayi ngabugha indi eririma eri- eri- eririfaku liwithe emiringo minene betu ekyeritsukatsukananakyu, ghukatsuka erihulhulha. Erihulhulha, ahu ghukabya ighukalima ebithi ebiri omwiririma isighuli watsuka eririheramu kundi ghukabya ighukalitakanizaya erisyaliheramu. Neryo ghukabya wabirighunza erihulhulha iwathaba. Erithaba ghukabya ighukalima omuthaka owali eyighulhu ighunamusubyaghu eyikwa, ghukabya ighunamusubyaghu eyikwa. Neryo ghukabya wabirighunza erithaba, iwahera. Ghukahera ebyalya byaghu, ngathabugha indi ngebihimba, ghukabya wabirighunza erihera ebihimba hakalhaba ngesya week ibiri iwaghenda iwasekera, hakalhaba okundi kwezi iwaghenda iwathasyasekera. Neryo hakabya hakalhaba amezi asa- asathu, ebihimba byaghu ebyu bikabya ibyamabiryera kandi ghukabya ighukathoka eribiha omwirima.